Tuud ma tiiä külq väega häste, kuis <hesitation> naid plette <hesitation> tetäq. Umilõ latsilõ ma kõikaig tei naid. Ka- kats säänest pletti päähäpunutut. Jaq ja latsõq parhilla ka iks kandvaq naid ple- punutuid pletikeisi pääh peris sagõhõhe.